Ama akya tọl ɓḛlḛ nana ka kya nyingla miibọnọ ka bḛlḛ ya pur maanamg ba nan ying bọnọ paasa na yu yebe na wayi kọm muri ba azumza ri maa ba, zumza ri sughe si lọppi muri sum, si lọppi muri sum, ba nyingla na nay a taaban, ba nyingla ko nay a taaban, ba nyigla ko na ya bọlban a lọgh kyḛnḛ a kya ko ko na tar wun na kḛb mbọngi wun nig imu kyḛnḛ m yana amii ki su ya pagh wan malḛnoḛ banyinbi? Bo su lọppi muru bas u ya pagh wan malen tebe kan kulung mini mu siya bale mele mini bo mini abilo bamun ka nabi mundi kun kulung ba a bo muru a zumza, muno ya bwana kun wo yo libi. Nabi muno punang ni kun kulung, nabi muno paghna ni kun kulung. Ya na ma mud oni muni yen? Na ma ni muni ba mini, muni yen? Ni kaaghii ba mini. I lọgh dagga be? Yi wo ba mini. Ba yakenueri wo nggye paghagha, wotri yaghagha kuni, wo nggye yaghagha kuni, yi ma i yakam a wọgh wo nggye wo tri. Ni bele ba mun ba kpala kri ba, kpala kri bira bughi y aba. Bo ni Kpalaki ba bal mọghọ ni ɓa ɓal mọghọ ni ɓal taarum, ɓa ɓal ɓari ni ɓal yining. Ki tebe nzala mini yuniri siya pagh malen de ɓa nyimbi? Tebe nzala ri. Na si fetti panang na si sub amii nnggọri, na- na pob bizza. Ba pebobizza ɓo wọghe na tọla nu, ɓa no na nu, a wo kaaghi sum boora? Bo nzala ri paghe nzala ɓo woghe mur bizza na nu na wọgh murn na nọngnọngọ n lọghọ ɓa ɓalgi ba, ka kyḛle ka mini ɓo ta abo pọrọ bugh mwaa ka kwayi pagh pọrọ bugh b oni par muru ka wawa, ɓo ni sọr kura ka pagha, ɓo ni keb tọlọ ka pagha, ɓo ni yagh kuni ɓa ra a ba pọre ka yagh kuni. Bo kuro paghe boy a na ma ya mwaa yo mu mur nyali bugh lum, ko nyali bugh sabari, ko nyali bugh yininig bo ko woni ɓan tare ɓa pagho ya kumna ligilli. Bo mini yo a dọbọ nana ng abo, ɓo ɓa mini lutto ka tọngọ nana ng abo, bo ɓa mii lutte ka tọngọ ɓamburum ya ganna wo yo, ya ganna wo yo, ọo ganne wo yo yo ma ya mọm nunggo ba ya dọbọ na ọamburum lọgha bandi na ning ma kai mun bra mini pọre ni. Tọnggi ọi gabe ban na ma ngabam mini, nga bam mini maa ba, maa ba, maa ba mini a muri man? Ba yagam wo yi ya tọng nyimbo, bo yagam wo yi gagh kuni wo nyim bo maanang tebe man? Ba yagho kuni wo nyimbo a zumza mini lela ko a bira ya yaghna kuni wo muno. Si ya ọwa kun bi ọagulo a yagh kunui sum. Siya ọwa ọiya kun ka yunni ọamu ya tari muri sum ki si dọn dọbọ si ya ọwa bi ya kun ọamu ya yunnni ki ning sum kisi ligh-ligha kisi kumni gi gilli, ki kum gi kya ba ɓalgi wun ɓasereng n pilli mmusu wan ki un yaghkuni sum n lọppi muri sum da n gappi muri sum ba mele zumza mini gul gul gul ko yen ya bwa kun ma nzala yagam, nzala yagam, nzala yagam, ki ya kya be? Ba wusa ligh-ligha ba ya kya be? Ya wusa ka ligh-ligha ka kumo ka li ba wuso light ba ya kuma li ba ba wusa ligho-ligho ya kuma lina, ɓa wuso a ligh-ligha ba ya kuma liba. Balaasum kuma di nọngna n tum zọngi ba nsare wun ba bo ɓamu gọghe gabe ɓamaa amii giawun na ma n yerra munsari mudo maanang minam tebe i kun ɓamu yana ma i bira wo kigha ba. Da gọgh ban amii gi mudo ba i ɓira wo kigha ba a bira wo kigha amii giagha ba. Na bra zhune tabri yagami mọghọ lọppe ya, yere gi mọghọ lọppe ya, yere gi mọghọ lọppe ya ko kuma. I yere kitri di nga gane ba na ma da gọgh ɓamaa ammii-gi mudo ba na bo gọgh ba ya gọghnare bo gogh ba ya goghna ya gọgh ba da sugh ngumbo ni kun ba ba sugho ngunbo ni kun a zumza miniya mọm nunggo ba yamba bagulo miya ɓọrong yiri mọm nungge wo yo ba. Ni gi mu mur bansari laa kulung sọbna a a nzali, a yaagha a nzali ɓo ɓa mini na ma n gabam ɓḛlḛ a bado beri kin kyḛnḛ kyen tọ lọ kin gọghọ kin tighe da kyḛn ba mii giagha ma ba. Ni yen ni tum yo? A dob oba shḛr zhine təb ni ɓamburum, ya shḛr zhune mini ni yen ni shaghli ba zhine yo? Bo pelle nzotigho ya tella? Ya tel ba. Si lọppi maru, si yer wuru si yer wuru a bani ɓalaa sum kulung si lọppi muru sum si lọppe muru bagulo ya yer sum yin nga na bi sum gi mu si tọngni, si sang kun ba si tọngni-tọngọ sina i yagh kuni sum ki nga bi sum gi ɓare, si yḛr kọmi shina ɓari a bini sum n nam sọng kara n saki ne me le yanzu ki dọb ɓari.